No pingviiniq ummaq iks üts tsirguliik, egaq nä midägi muud olõ-õi. No muidoki, jah, väega tõistmuudu ku tõsõq tsirguq, agaq, aga midä nä muu- muud iks saasiq ollaq, ku tsirguq.